لو اختار ان انا اكون حشرة ليوم واحد, هختار <hesitation> ألفراشة والسبب ليه <hesitation> لانها حشرة يعنى شكلها حلو والونها جميلة ومبهجة ,وانها تقدر تطير